ااامم لو اعتقد يعني أن الشعر من العصر الحديث ولا لا بصراحه حاسه لا يعني حاسه ان ات الشعر كان ساعه العصر القديم وخلاص لما روحنا عصر تاني وانتقلنا من الشعر خالص وبقي فيه اغاني خطوط كدا ف حاسه ان تكون أن مكنش اااممم في زمن تاني